<noise> Fatin ndiyam ma nden ngaata atte (teabag) to nder, siwu ndiyam ma nden ngaata ɓiraaɗam, sukari e ko lutti nden njillindira e njarirkoyn ɗiɗoyn. Nden bo su'ina no ngiɗɗa njara atte ma.